أفظل كتاب أنا قرأته فن الحرب كان لفنون القيادة والتفكير الاستراتيجي، وأعتقد أنه مفيد لأي شخص يريد يحسن قراراته أو يطور نفسه في الحياة والعمل، عموما يعني.